Eviwo le asinye voa ne nyea magblɔɛ, vinyewo kekeŋa wo dzo le gbɔnye vɔ. Etɔ be mamɛvi nye wluiwlui ɖewo me xɔ le vinyewo si via le hehem voa woawo mekpɔ nye vi tsi ye woadɔ ɖaɖa asime o. Tɔ be atsɔ ga nɔwo woa va yi dze zogbɔ ano kpoa be vi woe. Kpoa ena be nye ŋtɔ kpoe teŋ yina asia me gbɔna vana, vinyewo ŋtɔwoa, woawoa, ɖekpe ŋgba le gbɔ nye o. Wo tsi wo dzo, kpoa fima, ena be nye ŋtɔ me yina asia me Evinyewoa wo yi na asi, medɔnawo ɖaɖa asi wo yi ƒlena asi num. Nyɔnuvi me mabe nyɔnuvia kui ɖeka kpo nyea medzi. Ŋtsuvi boŋ medzi sugbɔ ye magblɔ ŋtsuvi kpo medzi, vɔa ŋtsuvi nye woa, wo wɔdɔnam xewu nyɔnuvi. Nyɔnuvia ŋtɔ tsã me ga te le gbɔnye o, mabe me dzo dzi nyɔnuvia be dziku kpoa eyi ne meva dzi goɖoea kpoa wova ɖe eya le ŋtinye tsɔ dzo. Kpoa ŋtsuviwoa, woawo kpoe wɔ nyɔnuvi be dɔ ne nyae, ein vinye ŋtsuviwo wo yina asi, wo wɔna kabita, wo tana ʋɔtru, wo wɔna nu ma, ne wo yi asia, wo ƒlena nyɔnuvi nu gbɔna va na xɔmea, wo ƒlena gbɔna vana. Kpoa vinye ŋtsuviwoa woe wɔ dɔ ne nyea, wo yina asi num.